Ireo karazan'akanjo fitondra milomano a: misy zao ny an'ny vehivavy a le maillot de bain reny, de ny an'ny lehilahy a short moa zany de misy konko a le satroka anaovana ireny n- fiantsoana anazy moa hoe bonnet de bain.